Amɔɛ bʋakʋ ɔdʋwʋ nɛmɛa talanʋ zomi, zomɩa ekele zomi bʋamɛ ewʋɛla tala yekele ɛwʋmɔ <hesitation> ema azɔnʋ nɛmi wʋ wazɔ nʋ kpɔsɔ nʋ ɛwʋmɔ yovo nemi bi ɔdʋ azimi bi ɔdʋ kʋ tatamɔ wʋani la zomie la kafɔ kpɔ idetsi nʋ ʋnoko la wafɔ natʋtoyi ʋno o nʋ gboma kafɔ kpidetsi la mɛ wayɔ zomi nadɛ dʋ nʋ zodope nɛmiɛ wafɔ nosili ɛbɛbi nɛmiɛ tala abʋtɛyɛ mɛ yakʋtʋ dzi gali abʋɛyɛ yakʋtʋ dzi veyi la yakʋtʋ yɛkʋ nebdk yɛ dʋnʋ ɛkʋ dekpekɩe bʋa nemie la afɔno sili akɔɔ ke nayɛ nɛ bʋakɔ nayɔ akɔtɔ bi yɔnesili govenemu tala ɔtata ɔyɛ akpa layɛ wafɔ nɔ dzi veyi nʋ tatɛkʋ wanɩ nokele nʋ gbagbane la si nɛmiɛ ya afɔ nekele akɔtɔ <hesitation> amɔvɛ bi zomibi la afɔnekele akɔtɔ kʋ wafɔnayɔ zomi kpidetsi nʋ zodope ke.